Makanan yang sayo suko tu makanan dari laut bang, hewan laut tu lobster, tapi tu hargo nyo tu yo dak kacak nian kalo kito makan sehari-hari bang, hargo nyo mahal nian <hesitation> kenapo mahal tu sebenarnyo iyo kareno restoran-restoran sekarang tu yang bikin hargo nyo tu mahal, yo sebenarnyo kalo di alam banyak nian tu bang, gampang nian kito tu nyari nyo, itu tadi <hesitation> restoran banyak inovasi-inovasi nyo segalo macam jadi kito-kito yang mau makan sehari-hari ini nak mikir jugo bang, kalo kito tiap hari makan yo kek mano dompet kito bang, habis lah kito bang dak biso makan besok nyo.